Mɨŋ ǝ lǝh pɨ a wɛ akaakǝ pɨ láa ta tʊwɛɛwǝ, vǝ́ a la tʊʊ mɛŋwǝ ǝ lǝ tɨnɨ a ta tʊwɛɛwǝ ǝ fɨ e kpii.,ǝ fɨ amɨ wɛ rɛɛ oturu mɨŋ a laa nya tʊwɛɛwǝ ǝ fɨ atʊkpʊrɔɛ ǝ fɨ e yeemɨsa lä a kaakǝ kɨ ŋ ru.